Tirki a loo nɛɛ ho mi erɔpe tun, a erɔpe tun were oyi sohan tuan so cama to benɛ ba wero nɛzi mun we li han yurɛniso. Wuro ɲan we punh gue mɛɛ ba nɛzi lirobe bun bonipo han woro nɛwe sin bin ba se.